Colombian tun <hesitation> inchi maskini hamtua, inchi maskininen dib ede sagale orrua tegemea. Sagale orrua taishin nyaat dursa shabalakea, maeden darganya, amminen dengua, maragea, shushua, mahogoa, mahogo <hesitation> mae viazi tamua, maeden mayungua, workia, tambia, midani, sima, foni, yellowmice, akan nyaati.